Ma' patal men kito'on yan b'a'ax ku b'a'ax kuyuchul to'on ma', ma' patal kimentej a'lo', ma' ti tulakal kikuxtalil yan b'a'ax yan yan up'iisk'inil que b'a'ax ki- kimentej jetma'lo' a' b'a'ax, men winiko'on, men mak kon mak ko'on a'lo' jach jach chich men to'on yan yan a' b'a'ax ku- kub'ensikoo' to'on ti ulaak' tukul, ma' tulakal k'in patal ki- kimentej tulakal a' b'a'ax ma' tulakal k'in patal ki- kimentej tulakal b'a'ax jach ma'lo' yan b'a'ax kimentej ma' ma' ma'lo'.